اول وظيفة الي جانت داخل مكتب مالاستنساخ وترجمة والله حيل تونست بيها لان شوية شوية مسكت اني المكتب وصرت اني مسؤولة عن البنات الموجودين صرت المديرة بيه حيل حلو جان ذكريات همينه